Niike ninang polo tawamma sikabammo wala koleangko, teng te walako otoio teka waikalana teka taiui towai awango te aga wala ko otoi te lelapowalupe tabawa nai otoitope. Teng tee tamba tambawa tewa po- polo loida walako ummeng kolonisi nawa, koleula teng te otopalio otopali toitowai te walako otoi pangalo otowai, ai tee keta ai tee wuiki loidai kombupenala taieko nai, teng tewa gawamma tee polo loida maka amili kokole loida enang balama teka pangalo tewa, tewa gawangko pangapagalo otoko otoio enang bangko ninang bengko loida pa'angko, bengko pa amma teng te bengko otoio napo angata te ingo koleabiaino otoio teka taka puitowai wau uwasilalama te lelu pande eainang te otoio teka takapuko otoi towai tee polo bengko pa'uma ule, maka tang ule tang tewa otoio aka tang ule wala ko lelu koleupenala teka ule teke walukapalala enang balawai. Teng tewa gauwainang tete ule Aite wuiki goi asing keuka wuikika kombupe, tilipala wuikika kobumpe tewa tambawa nai otopali, teng tee tam sikabangko tang nawalo lelao lelaope teng tewa walonisigo tambeng maka wengko koleuwai. Wengko koleula teng ule uleina teka nda ko takapuma weloui towai welo uko tewa teke pangalo otopalawai. Teng ninang nammee loida isipo otopalio lata ammo tee tewa gawabiainang otoio pengia aka nawela asing tanginupe, teng ongaka ule polo tee popalawai oga anga konuwainang tee polo tambawa nai otoio awango tete tee tewa iiee walukapuinala, walukapali nai otoie nau asing ule lela owalu, lela uwaluko pola napo tei kole ewobiai namoke enang buai tai uwai tamba otopalio. Teng niike teke tewa tee polo nammee loida kole eula tee teke tewa, enangbeio teke tewa gauma ule katambuio tambawa otopalio tei nang kole euwainnai loida pola napo teka kombuai. Teng tambo tewa.